الآلات يمكنها إنتاج الفن، ودا يصبح أكثر <hesitation> وضوحا مع تقدم الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا، في برامج تستطيع إنشاء لوحات موسيقية، والفن البشري يعبر عن التجارب و المشاعر والآراء الفردية، عشان كدا أعتقد أنو الفن البشرى بيظل فريد وله قيمته الخاصة، لكن إنتاج الآلات للفن <hesitation> يفتح آفاق جديدة ويضيف <hesitation> لمسة جديدة.